L’ultimi jorna di la simàna mi piaci passalli ripusannumi ‘anticchia, ddoppu na simana di travagghiari. Pensu sulu a la me’ famigghia e fazzu tutti ddi cosi chi nta la simana nun arrinesciu a fari pirchì nun haiu tempu. Mi piaci nesciri cu me’ mugghieri e cu’ li me’ figghi pi fari na passiàta e ritruvari ‘anticchia di paci e serenità.